Laha zaho mivily t-shirt ka tsy tendriky ahy raha iny, volaniko avao mpamarotsy iny hoe tsy mba misy tendriky ahy va ty ato?